Sai pa se al e etich o pa mangé la carn, ma al e nurmal chë chë le persun-e a mangiu la carn. L'ëmpurtant al e chë le bestie a siu tratà bin cant a sun cuandi a sun ën vitta e pöi al e nurmal chë le persun-e a mangiu la carn